Ma për mi ecunumìa e finansa a sun pa dë materie che a pölu a pölu servi për la vita dë tüti i di e cuindi no le stüdierìu pa, però a ie chi anche ch'a völ fe ën travai dë chel gener li e cuindi aprufundis e a stüdia